Maisha gange a ndayanza, amaisha kokomenya, kokomenya mutown kondi menyeko mureserve. Menyeko hengo ndayanza maisha ndayanza maisha gange gava marahi sana. Kenyaa dza novucha asubuhi wakavuka asubuhi nove, muramu. Ovuki vakudekreko echai onwe wakanwa <hesitation> chai wisinge wakasinga oturi odzie ogendeko mutown. Waladuka mutown ororeko varina vovo sha vave, odzie ogureko vindu nogenda noshe nogenda dza, ogureko vindu ogingi odze navyo mvumba wakaedza navo muumba ogule vana choguria ogule dzi nguuo ove ovakuli virate vye ikuru na ni vitabu. Wakavaretira omanya sasa mugamba kandi varatura vadzie muskuru. Inze maa nzenyaa maisha kave marahi ndio chigira nove na vana vasoma oula vurahi nova ne egasi yokora oula vurahi nove ne dzisendi oula vulahi. Kenyaka ogenda odzie omanye kivara nove ne dzisendi, odzieku mombasa, ogondeko mombasa ororeko ovore she mombasa eve. Wakaduka mombasa, uliko ma. munazi. Odzii kwisingako ka mombasa kandi wakatura mombasa widzeko evogori. alieko vye evurogori olieko mutere na vuchima olieko makamia. <hesitation> odeke echo. Niko maisha ka kwenyaa. A maisha marahi ka kwenyaa nika kaanza kuva negasi. ove ne dzing'ombe. wakava ne dzing'ombe. yidzi yagireko amambere amugorova adeke echai yindanyi. Ma wakarima maduma ov na maduma. Choguria kiveho vana vahangaika dave. Wakatura weneo. wakaduka amugorova vadeke choguria. ndio maisha ka kwenyaa. Maisha ka inzi nzeyaa kenyaka ov ne dzisendi. Okureko midoga. Okure midoga sha vandu vaveko, vaveko kumbarabara. Zireteko dzisend. ogureko ebigibi oweko nomulimi umbage dza inyumba yindahi. Okenyeko vana kandi vandu vidza vakusaveku. vandu vakusava omanya ov ne vindu okonyeko vandu. <hesitation> somenyeko vandu va vandu osemenyeko vana vovo vadzie mpaka hata university vakaduka university omanye eeh vana vo musakuru navarahi. Vana vave ne miika mirahi. omima mirahi kandi huyu mwene alako ve mima mirahi. Novita avundu. vandu vakuchorize. ocherizeko vandu Kenyaka ove na vandu, omoromeku na vandu. eeh, waka romaroma na vandu, vandu vamanya oveko mwiboma. Nonyoha kindu kuri uturi naoho, kuri uturi nairobi may be odzi nairobi. Onyoiko kindu, widz, hengo, vatende vaui, vadzi otu, otavimba da. Ovaguleko gali sukari, nogulako gali vakere esukari, vakere ku, vakusindidzeko, vakusalego vamanya eeh, musaza wetu adzin nairobi yakiirana. Musakuru nahe musakuru wa hango namanya eei mwana wange zakadza, wakamgulako. wakamgulako <hesitation> suit, amuguuleko labda ove no mudoga amuguuleko mudoga yidzi omureteko <hesitation> zawadi ya mudoga nomba widze omugule eng'ombe. Musakuru arora eeh, kumbe nda, ndadukidza mwana. mwana hange za akasa. Yidzi aroro vetsukuru veve. Vasomi vaduahi university vanzi vagraduati valava vanyol egasi, ndio maisha ka kwenyaa. Maisha ka kwenyaa kandi rais wetu kenyakaa amanye vandu vave mukivarq, varagori vave mukivara avakavirego <hesitation> gasi aha naaka vandu ualala dzigasi ati varogori da. Aheko varogosi, tigraa varogori. valala vasoma na watasoma kandi avakonyeke ne mirimi chigira mirimi chivoho vudza pana vandu valala vanyorangu mirimi. Mundu nava nemirimi minyingi ro rais wetu kenyakaa amanye <hesitation> valala vavurako mirimi da, avakonyeko ooh. Maisha kakwenyaa kenyakaa mundu noindu. Maisha <hesitation> av <hesitation> nomulimi Oveneko ne eng'ombe ov ne inyumba, ov nomudoga ama ov ne dzisendi ofungureko biashara ye liduka ama ofungureko kari vivo vibanda, kari agulzeko mambere olimange maduma gogo nosiraka avundu. Ndio maisha marahi ka kwenya. Na maisha marahi genyaa gave na amani. Kove kuranzane kutagubana dave kivara chosi wogendoa avundu hosi vakukaribisha vudza vamanye oyu no mundu wetu, nomukenya pana nomundu kutura echovwe tawe pana valore avandu valala vavore aah. Kwenya vandu valala dahe, kwenya yava dave kwenya dza vandu vetu. <hesitation> aah vandu vosi kenyaka vadzie avundu vosi onyore, onyore amari vanyore vindu vaveko nevindu, vakore karii ivenera mirimi kari varombeko vindu vyenera ndio. Kari vagule dzi ploti venyaa vamboke vandu valala vamenyeko vwenera ndio. Vaveko ne dzi rentols nzio dza maisha ka kwenyaa maisha marahi karondekana ne limenya iyetu ne likuula iyetu na sha rais wetu ara akubangira ne viongozi vetu va kwachugura kenyaka vakubangire.